A ie la trumba, ël trumbun, ël flauto, la chitara, ël viulin <hesitation> ël flauto e a n'a ie tanti d'autri però mi sai përché l'ai mai stüdià müzica, l'ai mach sempre stüdià ën po dë flauto a scola e pöi bon parei